الأطعمة البسيطة والي استمتع بيها ، تمن وسردين -تمن وسردين وعلى مركز ، هاي بسيطة ومتوفرة وكلش كلش طيبين وبيها قيمة غذائية - يعني انت من تاكلا هم تشبع وهمين معادن تفيد جسمك